පැඟිරි සහිත <hesitation> පළතුරු වර්ග <hesitation> ගත්තොත් <hesitation> පැණි දොඩම් <hesitation> ඇඹුල් දොඩම් <hesitation> නාරං <hesitation> ලෙමන් <hesitation> ජම්බෝල <hesitation> දෙහි <hesitation> වගේ <hesitation> පළතුරු අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට <hesitation> දැන් <hesitation> දෙහි වර්ග වලත් විවිධ වර්ග තියෙනවා. <hesitation> දේශීය දෙහි වර්ග <hesitation> විදේශීය දෙහි වර්ග <hesitation> රාශියක් <hesitation> ලංකාව ඇතුලේ තියෙනවා. එතකොට <hesitation> දැන් ලෙමන් ගත්තහම <hesitation> දෙහිවලට වඩා ලෙමන් <hesitation> ටිකක් ඇඹුල් රසයෙන් වෙනස්. එතකොට එහි පැඟිරි ස්වභාවයත් <hesitation> ඊට සාපේක්ෂව වෙනස් වෙනවා. දැන් පැණිදොඩම් වලයි ඇඹුල් දොඩම් වලයි <hesitation> පැඟිරි සාන්ද්‍රණයත් <hesitation> එකිනෙකට වෙනස්. එහෙම බලපුහාම <hesitation> මේ පැඟිරි සහිත <hesitation> පළතුරු වශයෙන් ගත්ත මේ සියලු <hesitation> වර්ග වල පැඟිරි ස්වභාවය එකකට එකක් වෙනස් <hesitation> කියලා තමයි මට හැඟෙන්නේ.